Efa maromaro ihany izay biby nandalo tato an-tranonay izay. Mety nisy roampolo teo angamba raha ny tontaliny. Tao ny alika, ny saka, ny trondro an, ary ny sokatra.